<hesitation> ebighuma kwehi ebinyu, ithwe ng aba sukulhu wethu ibakathubwira bathi <small pause> ngingye nga sukulhu wayi iniakabya amalhwalha ameso neryo inia kalhya obuhimba obwe kirima kwehi ebya thukithamo Amalima. Neryo iniakabya abiritsumbawo iniaghana erihiramo munyu neryo iniabya akakolachi aka soma kwehi erihuta emboka eyiryalhwamo. Nekindi iniabya akalya ebighuma ebya thuekethamo amapapaya ebyo nabyo sukulhu wayi inia kabiry kutsibu beitu kutsibutsibu iniakalya obughuma bulya obuhimba indi emboka eyikalhwamo, yikawathikaya omundu erihumulikana kwehi erithambibwa amesu amabya inia lhwere.